Динозаврҳо намудҳои зиёде доштанд. Масалан, тираннозавр рекс, стегозавр, тритсератопс, брахиозавр, спинозавр, дилофозавр, птеродактил (ҳайвони паррандамонанд), антракозавр, игуанодон, алозавр ва карнотавр машҳур буданд.